Bi ga̱ pe tong ƙut hen i hen shin ga̱ dong a ni to nɗin pa̱ lang na̱, tun pa̱ yool na̱ hen zem fop mou, tun ga̱ yool na̱. la ga̱ shin bi ga̱ wa nzen, nie rang na̱ ɗe pen i de ga̱ ɗe tong ɓoot ga̱ saam ƙa ba, se la tong da̱ ga̱ ɗe hen tem i, kat la ga̱ ƙus hen. ga̱ vel muk kuma, laga̱ shin bi ga̱ wa nzen, ga̱ zem de ga̱ lap hen zwop nɗin, a npe ga̱ fe tong ma̱ gap to nda̱ ga̱, tong ma̱ ƙiap ba, ama hen tong ter san bi na̱ ba ni nkwa kat hen la na ga̱ fe la kwal-kwal nda̱ ga̱, tong ma̱ kas nda̱ ga̱, hen tong ter bina̱ ba nkwa. hen kuma hen la na ga̱ pe, bi la muk ga̱ pe muop tong maam bi nda̱ hen de ga̱ ɗe muop ga̱ chushe ga̱ nie ni i de ɗe ma̱ kat wakam sa̱n tiem tong zem ba, a bi ga̱ fe naan shin hen ta̱ de mou. an da̱ pe ga̱ pe hen ɗe shin ƙiak pia ta̱ hen ɗe nin godiya pa̱ naan ƙa ga̱sek hok, nie ga̱ pe hen ɓoot ga̱sek hok mou, ma hen rang ga̱ fe naan niet hen, lang hen anie gasiya ga̱-ga̱ ɗe na̱ tong shin i, kuma naan lang hen zakyit a nie ga̱ pe man hen zem fop mou, kuma hen lang pa̱na̱, hen rang pa̱na̱. Ɓit ga̱me bi nkong tong laa ka, tong ɗa ma̱kat bi ga̱pe tong ma̱sa̱, gurum ga̱mai tong ɗa kyen ka na, nniepe hen man naan taɓa saam ka mmuk mou, hen nong pat warang nga̱mai, kuma hen ga̱ka san naan ga̱oe niet hen, hok man bi ga̱sa ta̱ bi muk, ko ga̱pe bishie ga̱fier gədok ga̱ɗe na̱ bi la wa ka ga̱pe muop tong maam nda̱ hen, muop dega̱ teel sool ga̱mai, hen zem ba mp ga̱wa na̱ ma hen nɗe nlu, bi la wa ka ga̱pe muop teel sool ɗi ngwa ga̱ɗe na̱ a dega̱ ɗe ma̱kat wakaam sa yi dega̱ shin, hen zem ba, toh a bi gape hen nɗe nong rang yi tong na tp kus hen mnu, kuma arziki na̱ tong da̱ amɓit ga̱pe naan riga yil bi muk ɓust, hen la ba̱ taa wan mbit ga̱ shini ma a yada ga̱pe naan shin ta̱ a tyakpya na̱ ta̱ ga̱yil, kuma hen shinɗong pa̱ naan hok zakyit